I interütur d'la lücce a funsiun-u cun ël cun i cavi, ch'a ie ël cavo blö, ël cavo maròn e ël cavo giaun e vert e a sun tüti culegà ënsema e a lu fa funsiuné per ad ezempi visché ël lampadari o visché dë preze